<hesitation> minka mi nantaa halaaji kuuɗe kaa. <hesitation> ko ɗe ŋuuyata ko nii kuuɗe eko ɓiicata ko ni kaaldata hakkunde muuɗum. Honoo <hesitation> wiide eɗe jogii haala hono no yimɓe cifortoo nii, ɗun kaa mi miilaayi banngal kuuɗe ka.